Seshanba bilan bog'liq hech qanday hotiralarim yo'q. Lekin seshanba dushanbadan keyin keladigan kun bo'lganligi uchun judayam ish va o'qish ko'p kun hisoblanadi.